Kãbegɔ tuunɛ bɔna nɔŋerɛ puan de la a tari la bɔkerɛ kina budaa la pɔka tiŋasuka bee tara kina nɛreba tiŋasuka. Kãbegɔ basɛ ti nɔŋerɛ la ka magelum kiira, kãbegɔ basɛ ti ya lagum bɔna la bɔkerɛ la nɔyinɛ n boi, kãbegɔ basɛ ti nɛrewoo bɔta ti a tuum sɛla n nari ti a tuum sɛla n sɔi la a ta daana la kãberi bɔ'ɔra e mɛ. Kãbegɔ basɛ ti nɔŋerɛ ka malum kiira, kãbegɔ basɛ ti fu san pugum bɔta fu bɔna zi'a, fu wan tiɛ fu ta daana la yele fu na bɔta ti fu lebe paɛ e. Kãbegɔ basɛ ti nɔyinɛ la suŋeri n boi zi'a ti nɔŋerɛ bɔna.